Wéno̱ rí daan rá, <hesitation> rígá mbaꞌja inii má mangaa, rígá daan rí alumíniú, jngáa̱ rígá rí péltrí mangaa jngáa̱ rígá mixtiꞌkhu má mba̱ꞌju̱ mangaa. Rígá rí nda̱jíi̱ jma̱a ya̱ꞌju̱ rí wáa̱ má mbaa̱. Jngáa̱ rígá rí nda̱jíi̱ jma̱a ra̱mbu̱ o̱ duun, ikhaa rí chímba̱a̱ má wáa̱ ja rá. Jngáa̱ rígá rí nda̱jíi̱ jma̱a yaja mangaa xú rí daan khu̱ba̱ꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ rí nda̱jíi̱ jma̱a yaja, jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí sartíi̱n mangaa, na̱khu̱ꞌmbúꞌ jma̱a xndú mangaa. Ikhí ríꞌkhui̱ ejmaa ja rá, ó ríndo̱o rígá xuwiꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ ríꞌkhui̱ i̱khu̱ꞌmbúꞌ jma̱a ja. Jngáa̱ daan ju̱ba̱ꞌ rá, naꞌga̱a̱ jma̱a yaja, naꞌga̱a̱ jma̱a ra̱ꞌkha̱, naꞌga̱a̱ ríꞌkhui̱, naꞌni gúwánꞌ mangaa ikhí, jngáa̱ ríꞌkhui̱, rígá rí náa̱ꞌ <hesitation> nda̱jíi̱ jma̱a ríꞌkhui̱ mangaa, xuwiꞌ má mangaa, jngáa̱ rígá náa̱ꞌ rí mbaꞌja inii náa̱ꞌ rí <hesitation> xújnii mba̱ꞌju̱ má phú rí náa̱ꞌ ndayóo̱ꞌ. Ikhaa xú e̱tha̱ rí nda̱jíi̱ jma̱a yaja maxaꞌ, nda̱jíi̱ jma̱a ríꞌkhui̱ ra̱ꞌkha̱, gúwánꞌ.